Ngëguk, má ajá ţí bëwínjí ngonka yinkëri ajúg wël. Átee ngonko kanţáalël tee ngënka ŋal iñaan ná mënţëndananun: ngënko ţí ngëyënkarël, ngënko ţí ngëënţáalul, ngënko ţí ngëŋalul. Pasëk uncí mëënjeej iñaan ní mee noka cí kadeelanu karo unú, ací káawëlin mëlik karo unú, ací kantopancíru ţënko ţí këfër ţí waw. Uguk mëwín mbá umaŋoţáal iñaan ná mënţëndánanun. Ţí pëñal ţañ okoo yinkërin á nide joon nëëndeelin nankáandú ngël kak káandú wul. Mëëncíba cí káandú nguguk nankáanduwa ngël ocí ngëënţáalu. Ñangi pëënţáalan ngëguk iñaan uncí iñaan nikáandeelin ngul nikandáanani ngul ţúur mëlik kak undáan kak uguk joo unţáal iñaan mak waw.